<hesitation> olahan nasi yang menurut sa enak itu nasi kuning nasi kuning dengan nasi nasi uduk yah tapi sa paling sering tuh makan nasi kuning kalo di jayapura trus untuk kalo cara olahnya tuh itu kalo bagi sa sih lumayan muda karna apa tidak jarang juga sa sa dengan tong pu keluarga semua makan itu disana jadi untuk nasi kuning nih <hesitation> pertama pastinya tong pake kunyit habis itu dengan rasa seperti garam masako juga bisa kalo tra kalo tidak <hesitation> bumbu jamur begitu dengan bawang putih bawang merah tuh su pasti trus serei juga kitong pake daun salam jadi dengan <hesitation> dengan micin tong pake sedikit trus sudah nasinya itu nasinya pastinya beras tong cuci dulu beras tong cuci habis itu tong masak dikuali dulu dengan air air berapa timba begitu trus kalo su de su kaya stengah matang tong kasih pindah ke kukusan panci kukus jadi kitong apa masak masak itu jadi nanti dibawah kukusannya tong isi air stengah dari de punya apa Tempat tempat untuk isi air itu baru tong kukus jadi tunggu beberapa menit sampe nasi kuning jadi trus kalo sudah biasa tong padukan dengan tong itu gabung dengan tidak gabung sih kaya de pu lauk yang pas itu kalo menurut sa itu ikan ikan saos ikan rica rica begitu jadi de pu masak maksudnya masak juga kaya tidak terlalu rumit jadi ikan saos itu pertama tuh tong goreng dulu ikannya ikan apapun itu tong goreng dulu trus kalo sudah <hesitation> campur dengan saos atau tomat tomat mentah juga tomat mentah juga bagus maksudnya enak <hesitation> trus bumbu bumbunya mungkin srei srei daun salam kemiri tong juga dengan bawang merah bawang putih sudah pasti itu nomor satu trus kalo misalkan mau pedis tong biasa tambah rica rica besar ataupun rica kecil begitu paling dua atau tiga begitu itu su enak biasanya kitong tambah ini sedikit sih <hesitation> gula sedikit untuk kasih de pu rasa netral jadi <hesitation> itu lauk pertama yang menurut sa cocok deng nasi kuning trus yang kedua tuh sayur kacang panjang dengan tempe itu di tumis Jadi de pu de pu sayur tra terlalu jangan masak terlalu apa lem lombo dengan de pu tempe juga sebelum sebelum di campur dengan kacang panjang tuh itu ini goreng dulu goreng kering dia trus campur dengan campur deng kacang panjang trus tumis sama sama begitu